<noise> jadi perilaku jujur manege perilaku yang paling iofi nyawa la jo jujur manege sangat iofi de jujur manege bisa wo mamake dodiawo ja loloa.